Loobma fune dan nii a fé nangh kama fo nii ikuso, iwookama la aroome dé. Awora ndhééne na kaye dorong yuni iwooka yune aroome, aka bhuugune niir maalema dorong mu la yick ghune maale ghune kaye dorong a lo ka roome maalema. Fu dickma laasa fur dorong mu la yick fune la ghan-ghandine ghune maale ghune doo yicki hé loobema roome nka mhaalema. Nfé loobma fu gnoju. Loobma a barkiti fu dickma. Yama dickine fo ni dorong han ni wora wora dorong a kaye ni, a yick fo dorong, mu la yick-a-n-i fune gwii fo donrong mu la yicki a turu sickma ka kine. A di fu dickma. Kuugna, fune dan barkiti fu dickma. Fune dan wora wora dorong fu dickma naan yick fu dickma dorong mu la yick a lhiitine fu dickma. Nii mbhuughune mu simrati fo mu kurma kan kan dorong, wora wora asaame ni dorong, mu la yick fo asaame sa bhéck mo.